चिकन पकाण वास्ता पहले चिकन धो लियो। फिर तेल गरम करद, उसमें अदरक-लसुण, प्याज और मसाला भून लियो। भुल चिकन डालद और अच्छे भून दियो। टमाटर या दही डालके ग्रेवी बणाओ। पानी डालद, ढक्कण लगाके पकाओ। नरम होण पर धनिया पत्ती डालके परोस दियो।